Okpoki ana ateeny okpoki ana ta seghe aboghom otu amem ana uru bogh otu bho to onuma aburu mor onuma olo iteeny io motu pana oseghe oloki oyom peedi narugh gha nieki den okpoki etede eseghe mokpoki eedi nekokiyom awuny eedi mosukul ekol otu arol kua ku, eedi eloki oyom awuny eedi mosukul ete arooy iteeny ikpoki eedi iseghe mikpoki bho ne kuoyom moto ede arooy iseghe mokpoki ne kuoyom moto ede arooy iseghe mokpoki ne dasiiny arooy ah ana ta miin nonogho mo obherepeer ooy olo odi kua nanogho mooy onodi kua mokpoki <hesitation> so pezo okpoki odi, so okpoki aneghe moteeny, ibha ana uteeny okpoki na nogho zina moobi aghudum okpoki ta dighi zina ologhi onuma abaal okpoki opue mooy okpoki tatum adighi zina modighi aar olo izuan io zina modighi okpoki ta tueni adighi, mu kedio opo asi olo okpoki odi Mu kedio ana aghigh ooy opo bho pana oteeny okpoki opo bho, ebuyom arooy eedi iteeny io bho peedi oghigh oteeny, ana oghigh oteeny ana oghigh uteeny bho pana na dighi maloor onuma mikarabh but pana utuan ebum maar bkos eghe aar bho ikpoki bho eneghe moteeny ede arooy ezo bho eedi iteeny kua bho, po eedi neghol kua eedi inogho dio mooy bkos eghe ana ologhomio mezo eedi bol ki iteeny ikpoki bho ede bho ikpoki eedi ilo eedi ke oseghe kesari ta loor eedi be ta seraghi oh osaraghi ughi ebha ozu ebha node mode peedi okpo ozu ebha node Etede arooy igbo mibho te aadi bho peedi eseghe mikpoki obha tode aseeri mezo olo eghun otu eedi oyiin ooy otue dio amiinon to aar olo igboloman okpoki eedi teebogh obo otu kua kedio odi ta kol kua gua, iki ma ebhini ghan ooy okpe ekpe eedi ooy okpe ekpe eedi nerugh neki but eede arooy ibha nedi iteeny ikpoki bho, eh ana momiin okpoki eedi eko ara kpe, okpoki na neghe mi meesi, okpoki napue nasi eedi ibhin ezo meela bho pezo okooki odi ede arooy iteeny okpoki bho iseghe neki nevaam okpa, eseghe mi ikpoki eki eseghe moobo ekperen atu obolom epam zina ede bho aar bho aar onuma obo bho ateeny okpoki naru akol aar bho bho aar odi kulan oh pa ana omiin pe eghe po okpoki but ede arooy bho iteeny okpoki bho po ideny ana ologhomio na dio aghol aghol odi nateeny na mookpoki na ano ologhomio but. To kol kua oh obhere teer okpoki odi tavo or ooy opo bho okpoki odi odi okpoki odi ana na teeny okpoki dighiom ugei naa amutiom amaar arooy ologhom okol ana okpoki bho odi ana seghe okpoki bho odi ana seghe okpoki at anom aburumor onuma oko pi iibi na ede arooy eedi oony olo kedio ateeny ikpoki, podi oseghe okpoki bho abhel otren aburumor odi osoghe eboghom awuny aburumor odi, but ede arooy bho teteeny okpoki oh aami ta pel oony oniin oony atu apu zami, amina abe zami ikpo oh po aburu mor obho te kol eko agbo mikarabh ikpoki pezo odo tatua tologhi odi, pezo okpoki odi kiti kiti kiti po okpoki ala maar magei ana okpoki noony oony ooy ateeny ikpoki ala maar omo ibha bho pezo okpoki odi kezo.